यहाँ मै ढेर ति ढेर देश भरिन नाउ लेहे जाइत हौँ। नेपाल, भारत, चिन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, इरान, इराक, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुबेत, ओमान, यमन, तुर्की, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, लाओस, मङ्गोलिया, <noise> किर्गिस्तान, जर्जिया, अर्मेनिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल, बेलायत, आयरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, पोल्याण्ड, हंगेरी, अष्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्विटजरल्याण्ड, क्रोएसिया, सर्बिया, ग्रिस, रसिया, युक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, बुल्गेरिया, माल्टा, साइप्रस, लाटभिया, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, इजिप्ट, केन्या, इथियोपिया, सूडान।